Nrida nro ti kugan ta yu'u ñakoni na kandró ngu nida no yuku, kuii tana ke kendroa ta ho o on. kaonra ho o on. kuadakuachí kuali kuali nrida yuku koli kuijan, ta ho o on. ta uuu <hesitation> uuuun espinaca jan ta ngu ho o on acelga jan ta ngu ho o on. vetabeljaan ho o on. nrida ikuti no ñajanta dakuachinroa ta rabano tajan ta kanroa chí kiniva na kuentaña ho o on. onro debil to kenña kue ña kue kenñanro ta va ta ho o on. kuenta shí nidro ta vatanñaña ho o on. xa na nruva yaxhínro xa tinña kue achíkanoyó chí kini ya o kue ta xanjan ta nrida ikutia jan ta koni ña ko kokanroa in ki in ki, in ki in ki okanroa xana ku konro fuerte ta oxa no defenza nro chí toko xajan tá ka ichinro tá ho o on. va vahoga fuerzanroña okanonro xajan tavichí ta nrida no yuku jan okanro ta konrero ña kini kini fuerte ko animaro ta ko ho o on. ko gananro kakanonro kadachónro ha ko gananro ña konruinro ñaiviyó